ña kuu ntitu ña ka´yu sini yu ku ña yaa, ña tuun, ña ndí´xi, ña kuíí, ña ku´a, ña ndaa nduku, ña kua´n, ña kua´na ya´a, ña ndaa, ña ndaa tuun, ña yà´a,ña xiya´a, ñaka kuntiso ña kuña a ñani si´ni yu ñaa-m ñakua ñaa kuña ña ka´yu.